Anga mo ne, mone kil puana ala ekonomi no kantry province mo anga vatono mo, mo horek ku mono nua mon ya ku duo mang to no mamsie. Alo sait <hesitation> alo ne law na order, mana lol yo komu ma govman anga mepur somo livu tamba den vatono somon to e leuro nde e yut e mama e papa mon na e leuro mene di anga vatono ti mo to e leuro kuti mong moma mi vanom mo mo ne te, ne mamsie tina ta tae leuro na tita ka e bung per andi mo tita vanom au nia ko ne mam sie, ne mamsie kamui mo pi goveman anga me pur mui mo levu tamba den lo vatono mo to puana ma, mo dun de yut, mo dun de mama group mo dun de papa o mo dun de ne lotu. Timo te e leuro alo mana anu amolo <hesitation> mo nekoti, ko mung kone gavman na mepur o ma livu tanu den mo au lo ne govman ani tonga vatono ne mamsie song gua aun lo vatono pur ani ota mung kone town ne mamsie song gua gavman son livu tam ba den son ro nde manga pur son ro nde varpulo son ro nde herek. Kuti na mo vanom au nia ko ne mamsie. Ne mamsie nga son pi, tison vanom ble mo to ne mamsie se ta lunga mo ne mana ni. Mana ni son vako ti anga de to ne mamsie long vanem tina ta sodi, sodi va ngo ma di va. Taso di va ngoma di nga ta to leuro na, ta to leuro na mo, tita ro bung per ko ti mo ma to leuro na mo tilung nga mo ne mamsie tikia mai <hesitation> mo ro bung per sa siam per ne mamsie ne na pir no ari morik mikiling mer holo ta rpek. Horek ga ta ha lone haus sik ko mung kone govman ani mepur livu tam ba den tanun to govman ani kakae monti na leuro mene horek a vatano ei mama manga pur e herek e yut anga time mung kone e yut em man na ma amanga mo vako ne nemam sie anga mo pi a vatono nama ko kusier managa pur eu yali seta va rarek mo di tanu den vatono tanu den tamba den kusier ta patoro di tam ba den ti horek ti san to ne mam sie, mikiling mer ko kone kusier kata va tato di tam ba den kusier kata vamar ti tania li kuti man nu va mon rikiling boka anga me blik anga mepka. Ko kusier ta patoro di tamba den nan ni siam mo manga mepka ma ma nenga mo anga me blik tita in suku anga me blik tita to ne mamsie ko kone kusier au yali kata va tamba den siam. Ke seme i livu tam ba den, tam ba den nde horek a vatono ke po ke tamba den soma imung kone ke nga li ke yali ble se valivu ke tam ba den se ro nde ti, ti mana herek anga vatono per ne mam sie na sasiam herek ma herek anga vatono tina me to puana ma pe nemer sene mpi pe manga pur ena ta tiou ko kone kusier buop seka ta va mo se kata rikiling nemam sie ne ko bie nemamsie kone tone ko bien kone mo po hani ni pi. Kese niung kone ti a tatoni a per siam ike min pat ne ike min ne nga lo hap ne puana min ke ka na lalmen, tu vien ma. Lalmem ke ko kang kuk, toro puano keka nani kuti na mon nu va kun ti to leuro montin gua mo ro bung per andi o boka tina sang gole ko ne lalmem ne pas komun ano govman mepur. Mo na li me kakae ne ko kang kuk komun nemam sie na pi ma. Horek ena, holo na, tina ta va vae ngo ma di, tina ta valong va e palieng horek ena tina va balol di blalol di neni mana ni ke buop keto plove mene di siam ke tu va rarek modi tagua lo mana lol di buop. Kone puanga ausi lol di mung kone tina ta vano mo puana ta mung kone o tita long anga ti va puana ma oniat tisom roie kone seto leuro kone ton mo tina son ro ne puana ton sesiam long vanem ke ka na e mana si mene di ke ka livu tam baden deti mo ike to leuro deti siam ke poke nga lim ke poke nga lim ike nga lim ike nga lim ke lu lo labuhe mo ke tuen ma a de mangam. Ke mo po kia ke mo livu tam ba den mo utor mo man nama ko tina son nu va monia ma leuro anga ke nani ke mung ton timo toni tison toni pesa vanon au nia ko neimamsie i suku anga me blik son vanon au nia ko ni vanem ike ke livu tamba den mo ke tutor mo di ke na leuro mene di tita ro tita ro bung per tikata inie ko ke tu va rarek mo di komia ti horek ena ko kusier aun ne mena ni mepur govman ani mepur sesmoa livu tanun lo govman a to un tamba den alo vatono se ta tiou le vatono seta utor nde herek nde <hesitation> e tena sier nde manga pur. <noise> seta utor nde di seta na leuro mene di ke na leuro, leuro ni kosa <noise> toni komun, komsa ka e par tari komun leuro ni kosa toni komun, komsa ka e per tari komun ko e ke tu va rarek modi so siam nemam sie song gua nua ni morik ne uriou son gua nua ni morik ne mer son pi. Ner pek son pi, kon mer son a nam ni komia nua ni morik ko kone kusier busier kata livu tamba elen siam. Sa livu tam ba den sa to leuro nde mam ba den kon mer sa siam ner pek sa siam, ne mer sa siam sta gua ma sta gole mo sta gua ko mana lol yo komia ma baranga mepur au yali somon livu tanu den ge baranga lu tam ba den lo vatono son to leuro leunonde e <hesitation> mama anga sa mung kone e tena sier nde herek anga samung kone e yut nde <hesitation> mima sier sa mung kone e papa em mo valivu ne mam sie ena birbir le vatono. Komia anga le vatono komia aun lo vatono anga mepur town aun kokopo. <hesitation> so komia som mui konga na au va vatono em ko kusier au yali sa livu tamba den tana e mana mene di tana e leuro mene di timoro, mo ro puana ntimo gua mo gole sa siam lo nemer sasiam lo ner pek sa siam lo konmen. Tita ro bung pe andi tita gua ta gole ta gua i ta to leuro sa vanon au nia ko puana me blik so puani mepka nema son toni. Ko mana lol yo komia ma baranga mepur son livu tanun tam ba den sta ro vantem matonga <hesitation> vatono, seta ro nde manga tonga vatona puana son pi mo vagole mani tonga vatono ko em mana lol yo mui komia ma.